ס'איז דא אסאך מינע ניסן, ס'איז דא קעשאס, <hesitation> וואלנאטס <hesitation> עלמאנדס, פיקענס, פינאטס, טשעסנאטס, <hesitation> קאקענאט, ס'איז דא א באנטש מינע ניסן און- און איין מינע וועג פון עס צו נוצן איז אין באקן קעיקס